Raha ny toe-batako manokana dia aleoko lavitra misotro dite toy izay kafe satria tsy tokony hisotro zavatra mampangitakitaka. Ny kafe koa izaho efa tsy dia ampy torimaso nefa ny kafe manaitaitra dia lasa sarotra kokoa ny mahita torimaso dia tsy tiako.